Mankasitraka sady mankateligna anao fô tegna maventy be fanampiagna nataonao ahy. Koa tsy nisy anao tonga tsy haiko eky raha nahazo ana e. Tegna fisaoragna mitafotafo eram-po, eran'aigny amena anao fô tegna nahavonjy ana ianao. Ary koa tsy izegny, tsy haiko eky donko raha hahazo anahy e. Tegna misaotra anao. Misaotra betsaka.